<hesitation> Raha nisy raha naniko zashy ka nahazo loteria iaho, nahazo volabe zashy da da faly eky tegna ka nahazo an'igny, da ny raha ho ampiasaiko aminazy amizay ma- mividy tagny eky ah ka, e tagny eky zagny e vidiko, tagny tagny ahafahako mamboatry trano, vi- ma- azoko tagny raha mbola misy e vola, iaho da <hesitation> sur aho fa da mbola misy a vola ka, gn'ambony amizay, mambotra tragno koa iahy, vita e tragno hagniko maromaro zashy ny efitra aminazy da aseseko rihagna avao koa izy na hoe etagy zashy, da ampanofako tragno, ohatry zashy lany amizay igny vola igny mba efa misy mpa- trano ampanofa zashy iaho da mahazo vola ame hofa-trano avao koa.